Kan hawal battasil besshabaka hilal (internert) haw asshabaka ma kwaise kan be tilifon hanaleid da walla kan be aala hilal komputa di kan hawal ke kula ma bisawwi lai baktula bahawil baktula haw bafukka gide, dadda bahawil gide kula bashifa kan liga nadif khalas kan.